Lewu Oktobaaru, lewru Ndimu Naajeeriya, nder maaru Naajeeriya jaɓti laamu. <hesitation> kala janngooɓe fuu, kala sukaaɓe fuu e nder ko waranta-ɓe ɓernde so a innii Oktoobaaru. Ammaa to remooɓe ko lewru ndu kelal <hesitation> helol ɓadike wonɗon. To waynaaɓe wakkati ɗum ɓe <hesitation> mbeltortoo dow wakkati ɗum <hesitation> kala ko ɓe ngonndi fuu wakkati ɗum, fayuki kam timminii.